راح أختار أنه أتجدم متين عام للمستقبل لأنه اللى صار بالماضي صار وانتهى على أكمل وجه ترى والله مابه شي فينا نغيره بالماضي الله أختارلنا الأفظل مافينا نغير ولا شغله لكن المستقبل فينا نغيره ونصلحه ونختار خيارات أفضل.